انا نشات في قرية صغيرة وكان الوضع هتيئا كلنا لدينا- لدينا النية حسنة في بعضنا كنا نن- صغار نلعب مع بعضنا كان عندي يعني ولاد عم تماك كانو حتى يعني اشخاص منعرفوهمش حتى اشخاص من يعني قرى اخرى كانت الدعوة جد هانية